ཐ། ཀོན་པི་ ཤབས་གླམ་གི་ མིང། གི་ སྐོར་ལས་ཤུ་གུ་ན་ ཐ་ཀེ་པོ་ ཅི་ ཧེབ་པཻ་ ཐ་དེ་ན་ ང་གཅིག་ དེ་བཞོན་པི་ ཤབས་གླམ་ དེ་ལེ་ ནི་ཀེ་, ཨ་དི་དས་ དེ་ལེ་ ཕུ་མ་ རེ་བོལ་ ལབ་ཏི་ ཀེ་པོ་ ཅི་ ཧེབ་པཻ་ ཐ་དེ་ཆོ་ ཐམ་ཅེ་ འཇི་ ན་ འཇུ་ ཡེ་ཁེན་ ཤབས་གླམ་ ཅི་ ཨིན། ཐ། ང་གཅིག་ དེ་བཞོང་ ན་ ཐ་ན་ དེ་བཞོང་གི་ ལྷོ་པི་ ཤབས་གླམ་ དེ་ལེ་ མེན་རིག་ ལོ་ ཐ་ན་ མེན་རིག་ ལོ་ ཡ་ ཁོང་གི་ སྤེད་གླམ་ ཧེ་པོ་ ཨིནན། ཨོ་དི་ ཕཡ་ཏི་ རིག་གཟུང་ ཐམ་ཅེ་ ལོ་ རང་རང་ བསོ་སི་ ཤབས་གླམ་ ཧེ། ཨོ་དི་ ཕཡ་ཏི་ ནི་ཀེ་ ཕུ་མ་ དེ་ཆོ་ ང་གི་ པཻ་ ཅི་ ལྔ་ཀོ་ ཨིནན་ ཨོ་དེ་ མ་ཐའ་ ང་གི་ ཤབས་གླམ་ ཀེ་པོང་ གོར་ལས་ ཧ་ཁོ།